<noise> Natao ho an'ny Mpandrafitsy. Igny zany magnalamalama gny hazo vita rafitsy fa hasia verni am zay. <noise> Da natao aho an mpandoko avao koa igny. Laha handoko tragno tegna, ohatsy, na handoko tôbily; <noise> da kikisa amin'igny heky gny loko taloha, <noise> alohan'gny handokoa gny loko vaovao.